नंबर बारह के कई क्षेत्र म महत्ता हावय। ए ह स्वाभाविक संख्या हरय। ये ग्यारह के बाद अउ तेरा के पहिली आथे। ए ह अति मिश्रित संख्या हरय। एला एक ले चार अउ छह ले विभाज्य हावय। ये पश्चिमी कैलेंडर के केंद्र अउ। दिन के समय के गणना के केऊ प्रणाली हावय। दुनिया के प्रमुख धर्म म ये बार-बार दिखत हावय। ज्योतिष म ए संख्या ल बड़ महत्ता दे जात हे। कुंडली ल बारहभाग म बांटे गे हावय। जेला बारह घर के नाम ले जाने जाथे। एखर आसमान ले गहरा संबंध हे। एमा बारह महीना राशि चक्र के बारह ठिन चिन्ह। अउ चन्द्रमा अउ सूर्य के बारह ठिन स्थिति सामिल हे। अंक शास्त्र म बारह ल सूर्य अउ चंद्रमा के सर्वश्रेष्ठ संयोजन माने जाथे।